Bewpbe nɛ'akaransɛnk pursan bun wewia so min alzeri tun. Pinpin beria ɲa mibin nɛwe pun sɛba a hueni han torira a huenibe cururu, woro ɲan we tee bin ,woro we tee bin.